Mi sai ch'a ie due o tre cualità dë bestie ch'a s-ciairu nen prope, a ie la talpa e pöi ël pipistrel ch'a dizo che a dovra le urìe cume radar për për diresiunese për andé ën gir o sai nen, d'auti animai cunosu nen, cunose nen la strütüra, comuncue